اول حاجة هشيل علامة السعر واحط الهدية في صندوق وبعد كده هحط الصندوق في نص ورقة التغليف وبعد كده هلف ورقة التغليف على الصندوق والزقها كويس بلزق او شمع وبعد كده هضم اطراف الورقة من فوق وبعد كده هربطها بفلونكة لونها بينك مثلا أو أحمر حسب التفضيل.